A me a m'pias vestime comud cun braie d'la tuta e 'na maia opüra 'na camiza dë cutun e pöi a mi a m'pias propri büteme acol le camize e dë braie cun le sacocie grose